Su ja kasada mani nu ñu´u <hesitation> ni kasada moni tutnu yuka ku jaa kasada chi tu nu ko ñuda yasu, tutnu yuga ni, yuga kacho’oda, in nteyoda, na inteeyu kasada so mani tutnu kajatinuda nu ñu´u.